Näütüses soeq ommaq külh üte kaaslasõga terve elo. Näil jo teküseq terveq soekar'aq, koh om esiki väikene hierahria. Vai sis ka näütüses majajaq, kiä ehitäseq üteh <hesitation> ütte kodo ja sis sääl võivaq mitu kõrda poigi saiaq.